<hesitation> Raha vao <hesitation> kolera mena asiana koa resaka <hesitation> ny raha tsapako voalohany hoe mi- <hesitation> dikany aminahy zegny voalohany resaka rà hoe ohatra hoe fandatsahan-drà zegny satria mena dia avy ake koa hoe raha mafana <noise> regny zegny fandraisako hoe ilay raha loko mena; dia avy ake koa ny raha tsapako voalohany zaho vao mahita loko mena ohatra zao <hesitation> tsaroako ilay ohatra hoe mandidy raha regny de misy rà mena miboaka avy ake, dia igny amin'jay tsaroako na lamba mena regny, regny raha tonga an-tsaigninahy voalohany raha ohatra zah mahita an'azy.